Chitamfi aluandondo tukati, jumatatu ndo tunaitaka chitamfi kwa kifipa, jumanne palichiili, juma tano palichitatu, alhamisi paliichini, ijumaa palichi saanu, jumamosi chiwelusi, jumapili wenyewe tunaita jumapili ivo ivo jumaapili.